སེམས་ཆེན་ལོ་ཡང་ང་ཆ་མེད་སྟེམ་རང་སེམས་ཧེལ་བེལ་ཁམ་བྱ་སེ་ན་སེམས་ཆེན་ཐམས་ཅེས་དན་དབད་འི་མིན་སྐྱོངས་ཆིན་ཧེ། ཁམ་བྱ་སེ་ན་སེམས་ཆེན་ལོ་ཡ་སེམ་ཧེ་ང་ཆ་མེད་སྟེམ་ར་སེམས་ཆེན་ལོ་ཡ་ལོག་སྐྱོགས་ཧེ། ཨོ་དི་བྱེད་མེད་ཐས་སེམས་ཆེན་ན་ཁེ་པར་ཁམ་དི་བྱེད་མེད། ང་ཆ་མེད་ཁ་ལབ་ཆུས་ཧེ་དེ་ཆི་གོ་མེད་ཐེམ་བོ་མེན་བོ་ཐས་སེམས་ཆེན་ཁ་ལབ་མ་བྱེ་སེ་མ་ཐམས་ར་ཧེབས་བེད། ཨོ་དི་བྱེད་མེད་ཐས་སེམས་ཆེན་ན་ཁེ་པར་ཡ་གརེ་མེད་ང་ཆ་མེད་སྟེམ་ར་སེམས་ཆེན་ལོ་ཡ་སེམ་སྐྱོགས་ལབ་ཐི་ཧེ་པོ་བེད་ང་ཆ་མེད་ཐས་སེམས་ཆེན་ན་ཁེ་པར་ཁེར་མེད་ང་ཆ་མེད་སྟེམ་ར་སེམས་ཆེན་ལོ་ཡ་ལོ་སྐྱོགས་ཧེ་པོ་བེད། ཨོ་དི་བྱེད་མེད་ཐས་ལྗམ་ལིང་ན་སེམས་ཆེན་ཐམས་ཅེས་དན་དན་ན། ང་ཆ་མེད་སེམས་ཆེན་ལབ་ཅེན་ཐམས་ཅེས་དན་དན་ར་ན།